Ny fanaja agnamiko da toetsy toetsy soa toetsy mendriky amy olo raiky ohatsy hoe manaja anakahy i manaja ny vadiny manaja tegna aa zay gnatao hoe fifanaja fifamalia asa atao zany amy olo roy na olo maromaro